اني بالنسبة اليه ما اؤمن بالاشباح يعني بس وخاصة يعني العرب قليل انه المسلمين يؤمنون بهيج شي الاجانب اكثر شي ويؤمنون بيها من ورة هاي الافلام الي ديطلعوها طبعا كلها اشباح وكلها خوارق اللاطبيعة علساس صحيحة